Kuikimuudu iks ju saa teedäq, selle et kui tuu es olnuq usaldusväärne massin, sis tuud es kasutatasi koskil sõaväerühmitüisih ja niimuudu.